Engoma, kurora nti yatirukya eiraaka, erirungi rundi erikumaara, chiba, nakyo chiyiina emiiringo eyebaganiiza kusigiikiira echiika eye'ngoma orateera, echiika kye'engoma gyolimukozesa, naiwe anyakugikozesa, naiwe no'gikozesa otta. Kandi no' bukooto bwe'engoma nabwo, nabwo bwokwegenderesa munno habwokuba engoma entiito ne'zikkira munno kuturukya eiraka elikooto elikusobora kwiika haramunno kukiira abe' engoma enkooto. Engoma enkooto yo'no gitera neturukya ekiraka kiri nke'chigundu baitu chitakwiika haara baitu hakatito ko, no'kateera, iraaka teri terilyamaani baitu ne rigenda ne'risobora kuhulibwa omuntu anyakulihara. Kandi, haroho nezino engoma zetukweeta ezongalaabi, ezo nazo ziyiina nko'ziturukya eirraka lyazo namunno munno baanu abantu abali mubiino'e'byo'kuziina, <hesitation> bakira kusikozesa okutabuura ezindi entitoho e'zo.